<noise> a nako aji doku oka manege hewan ipapande jange ya moi okia kabingi karna kabingi manege wo kia wo palihara aje bulan moi dika lo ipande oka wokia wosi jojara ngekomika lo nako ngotamare olio wola ino de masinoto manege okia namoro nako manege namoro lo ato tero kai kabingoli wo piara bulan moi dika lo ipande oka de jange manege parakici karna parakici manege wo tagokino wo palihara bulan moi bolo bulan sinoto bolo de wo palihara de wo urusi wo urusu manege dadi ikia ibicara wosi dotoko wosi dotoko bicara kia kao moteke manege bolotosi.